Ñóo yó ta ho o on. yo'o ho o on. abril, ta ini yo'o abril xin mayo ini ña tiempo ini ña achio tá, ho o on, junio, julio, agosto ña tiempo ña kon davii ta. noviembre, diciembre ña tiempo ña vichii, vichii, vichii kini aja.